Ome, pos possibri devi de sel, peru es compricau de concedel. Porque ain pressonas que echan una manu alas otras, en sin asperal ná a trocu. I alas vezis tamién es verdá que ayuandu mesmu essu mos hazi de sentil-mus bien a nusotrus propius. Peru estu es alo menus lo que veu al mi alreol. Peru alogu lo que se cuenta i lo que se vei enas películas paí pos es que se ve la golienda dela genti...